Nadum le ya hadir sala fog janazti walla ihadar izawaji da al-bizaʼil aktar hubas annam almahadaris waqit hil ssalat janazti fishan hudada hu waqit bahtaja aktar, bahtaaj le duaʼaya bahtaaj le aʼa balga minna duaʼa amma waqit zifafi.